یو سپی هره ورځ لږ تر لږه یو ساعت تمرین ته اړتیا لري. که سپی ځوان وي، نو ښايي لږ زیات تمرین ورته ښه وي. د تمرین مقصد دا دی چې سپی خوشاله او روغ پاتې شي. په تمرین کې ګرځېدل، منډې وهل، یا لوبې کول شامل دي. که تمرین و نه کړي؛ نو کیدی شي سپی تنګ شي او خراب عادتونه پیدا کړي. ځینې سپي ډېره انرژي لري، لکه شپني سپي، هغوی ته زیات تمرین پکار وي. خو که سپی زوړ وي؛ نو لږ نرم تمرین ورته بسنه کوي. نو هر سپي ته د عمر، نوعې، او صحت مطابق تمرین ضرور دی.